<noise> Hafa avao gn vilany tsy miraikitsy <noise> satria io mba tsy mapadio gn laoky; tsy mapaloto n vilany, mapatsiro gn vary.